كم عدد المرات التي تتفقد بها هاتفك يوميًا تقريبًا؟ أتوقع اني اتفقد جوالي حوالي خمسين إلى مية مرة يوميًا أو حتى أكثر هالشي يعتمد على شغلي، وكمية الوقت اللي اقضيه على السوشال ميديا. الأهم هو التوازن، عشان ما يصير استخدام الهاتف يسيطر على حياتي اليومية